أحب ألعب لعبة الكيرم مع أصدقائي. الكيرم لعبة ممتعة وتحتاج مهارة وتركيز، وهي فرصة ممتازة للتنافس والضحك مع الأصدقاء. بعد، نحب نلعب الدومينو لأنها تسوي جو من الحماس والتحدي. الألعاب الجماعية دائمًا تكون ممتعة لأنها تقربنا من بعض وتسوي ذكريات حلوة.